Rehefa zaho andeha am-pianarana de voalohany indrindra alohaka tsy maintsy mitondra kitapo zaho, de misy kahie agnaty kitapoko, misy stylo agnaty kitapoko, misy raha mombamomba fianarana jiaby zany agnaty kitapo, de zaho koa sy mainsy mitondra goûter, mitondra telefaonina, mombamomba fianarana jiaby sy mainsy agnaty kitapoko.